Amin'ny andavanandro aho tsy dia manana fotoana anaovana fanatanjahatena. Satria efa mandeha mianatra sy efa mandeha miasa. Fa isaky ny faran'ny erinandro, indrindra ny asabotsy, de manokana eo amin'ny ora telo eo anaovana fanatanjahatena. Izany hoe adiny telo isak'erinadro izany aho no manao fanatanjahatena.